Integridad kuae ñe oipota jei jupi yaiko vae, anita mbae ikavi mbae yayapo yaesakata yande jokuae <hesitation> mbae yayapo ñaivae jupi yayapota, anita opaño kirai rupi yayapo anivi apu ndie mbae yayapo